ah pues por ti laps guꞌn ikëma, nak guꞌn nak lapiser yu ti tind y <noise> ti gom, lën ti gom yu tind knu pues par xlan gik par lëꞌma ikëꞌwu y siempre nluts nak gik par zak ikëꞌma lëtr o kwalkier kos, ti firm kuma. <noise>